Keeriye nǝ́ǝ pɨ, mɨ ǝkpǝǝkǝ le keeriye ya ca mɨ kpɛɛ ŋpa wɔɔ yɨ kaamɨ: warǝ mɨ zutuurǝ Kɨza warǝ wɔɔ, warǝ gbii pɨ lée to pɨ lǝ́ǝ caa, pɨ ŋ fɨ pɨ ŋ fɨ yɩlɩʊ mɨ maŋtɩtuisa pɨ kpii pɨ caa yɩ. Wǝ́ warǝ gbii pɨ lǝ́ǝ tɨ pɨ ŋ caa akpaakpa pɨ lɨŋ cakaa ee, a a ayɩlɩtui mɨ apɔŋtuiye mɨ amaŋtɩtuiye, yɨ le yi yáa ca mɨ kpɛɛɛ, náa taa yɨle erikǝ. Warǝ le ɖɨwe pɨ lɨŋ cakaa amaŋtɨtu mɨ apɔŋtu mo otuye wɔɔ, nɛɛ yáa caa rɨ yɨ ŋ fɨ? Vonu o lo toŋ lë siisa wǝ́ ya yah ta yɨ pa yɔɔ oturu, e le kpii atɨraŋbǝ, vǝ́nɨ e le kpii atɨraŋbǝ ko wɔɔ, oturu ǝ lǝ fɨɨ lä warɨsaa, warɨsa pe ka apa caa rɨ a láa wɛɛ rɨ a láa wɛɛrɨ sakɨ sakɨ, sakɨ, sakɨ, sakɨ sakɨ, sakɨ sakɨ, sakɨ mɨ voorǝ e mɨ, e kpii mɛŋ e mɨ tikili e mɨ tikili, e mɨ tikili, e mɨ tikili kɨ, naŋɖǝ mɨ oruye yɨ kpii rɨ mǝrɨwe wɔɔ, yǝ ŋ ci voorɨwe lǝ kɨnɨŋkǝ, yɨ ŋ kpɛɛ rɨ voorɨwe lǝ kɨnɨŋkǝ. Rɨkɨsa vǝ́nɨŋ aa a la wɛɛ rɨ a la nyɩɩrɩ warɨwe sɨsiɛrɩ rɨ mɛŋwǝ lo oŋuŋkǝ sɨsiɛrɩ wɔɔ, wɨ ponu mɨ lǝ̈ oturu a la fɨɨ, sɩɛnɩ a la fɛlɩ rɨ kɨ mɛŋwe wɨ kpii rɨ mǝrɨwe wʊ mʊʊnʊ. Kǝ́ vǝ́nɨŋ a la siɛnɩ a la fɛɛɖɨ a la lɛɛ wɔɔ, oturu e leh ci ǝ pǝ o po toŋ lë esiisa mɨŋ kǝ́ nǝ tɨ na tɛŋ wɨ, ee kǝ́ yah ta yɨ pie wɔɔ, ée kpii atɨraŋbǝ, vǝ́nɨŋ lah kpii warɨsa wɔɔ e ce atʊʊ mɛŋ simɛŋwe ǝ tɨnɨ aɖɛ simɛŋwe wɨ naanɨ kururu áa tʊʊ a kaamɨ warɨwe a lah caa rɨ duturǝ ɖi warɨsa lo otoŋkǝ lɨŋ lɔ mɛŋwǝ rooroo, lɨŋ lɔ mɛŋwɨrɛ kpaa. Rɨkɨsa oturu ǝ lǝ fɨ warɨsa a láa kʊla mɨ esiye a láa kula láa kʊla esiye vǝ́nɨŋ a la kʊla a la lɛɛ wɔɔ, ǝ́ǝ turu ye yee nyɔmɔnyɔmɔ tɩpɩrɩ wɔɔ, oturu a la kpaaǝnɨ ǝ nɨŋ kpii warɨwe kɨ go kusu kusu kusu, mɨŋ e le kpii rɨ wǝ́ le yee kusu kusu wǝ́ simɛŋɖɛ wɨ lee kpɛɛ ǝ lǝh fɨ e kpii wɔɔ, lɨŋ pa yɔ sɩsiɛrɩ, kuto wɔɔ, vǝ́nɨŋ a la kʊla, la kʊla la kʊla wǝ́ wɨ lo ko wɨ lah ta tɩ wɔɔ, áa kpaa ǝnɨ mɨ warɨwe ko áa kʊla ǝ́ǝ fɨ tuwe sii. Vǝ́nɨŋ le pie, lǝ kpɨ lǝ kpɨ, lǝ kpɨ le yee wuuu oturu la yɔ áa yɩrɩ mɨŋ kǝ́ la yɔ sɨsiɛrɩ le pie wɔɔ, oturu a la sʊʊrʊ. Olóo koru ǝfɨ apɔŋ m apɔŋmwɛɛrɨpǝ wǝ́ ŋmɨ nǝ́ǝ pɨ mɨ ŋ fɨ mɨ ŋ ri sɨsiɛrɩ, ǝ fɨ apɔŋmwɛɛrɨpɨsa ǝ tɨɨ lä yɩlʊʊsa, lä yɩlɩkookoowɨsa ama lä yɩlɩmwɛɛrɨwɨsa ǝ fǝǝ at ya mɨ nyɛɛ keeriwe ekpii rɨ lä kɨsiɛkǝ kɨ ǝ fɨ yɩ ǝ ǝ tɨɨ yɩlɩwɨsa a fʊʊ a tɛɛ fwa, kɨ ǝ fɨ lä apɔŋpɨsa ǝ fɨ e cookpii. Kɨ e mɨ ri lä warǝ hɨɨŋ! <hesitation> wǝ aa na wɛɛlɩ a láa ca mɨ kpɛɛ kururu. Rɨɨsa yitǝrɨwe na tɛŋ wɔɔ, ɖɨ pɨ lɨ, pɨ lea caa wɨ mɨŋ kǝ́ nǝ tɨ na tɛŋ pɨ láa caa ɖǝǝǝ Paa wɔɔ ɖɨ vǝ́nɨŋ lo toŋ lë esiiye lǝ tɨnɨ áa sʊʊrʊ ǝ tɨnɨ. Rɨɨsa oturu e le yee yɩlɩʊ mɨŋ kǝ́ yée yee yɩlɩʊ yɨ ŋ ɖi mɔɔrʊkpǝ. Ée kpii tu ru ŋ tu tuwe wɨ ponu mɨ lǝ̈ o lóo koru ekpii, e lée kpii suui e lée kpii, e lée kpii karɔtɨyǝ e lée kpii otui pwavɨrɔŋ tuisa kɩɩkɩ, kɩɩkɩ kɩɩkɩ o lóo koru ekpii. Rɨkɨsa vǝ́nɨŋ e le kpii yɨ a la lɛɛ wɔɔ, oturu mɨŋ kǝ́ pɨ lée yee yɩlɩʊ wɨ le pie wɔɔ, ǝ́ǝ fɨ esiisa atɛɛlɩ ekpii rɨ yɩlɩʊwe. Wǝ́ ǝlǝ fɨ esiisa a la tɛɛlɩ e le kpii a la kʊla tɩ, kǝ́ yɨ faa yɔɔ kpaa sɨsiɛrɩ wǝ́ yǝ kpɨ tɩ wɔɔ, wǝ́ yo ko yah yɔɔ tɩ wɔɔ, oturu ǝ lǝ fɨ warɨwe ɖɨŋkpɛ ǝ lǝ fɨ a ya láa kʊla láa kʊla, láa kʊla láa kʊla. Vǝ́nɨŋ la kʊla o lo turu ɖo ko ɖah ta tɩ boo yee kusu kusu wɔ, áa kpaa ǝnɨ. Oturu ǝ lǝ fɨ lä bʊlaarǝ ǝ lǝ tɨ a la wɛrɛ. Oturu ǝ lǝ fɨ kpaalʊ e le sii, wǝ́ wɨ lǝ kpɨ wɩɩ sɨsiɛrɩ wǝ wɨ lǝ, a la nyɩŋ la yɔɔ le pie ko wɔɔ, anyɩŋ a lah mwɛɛnɩ lä warǝ. Hɨɨɨŋ, ŋ wɨ we yɩlɩʊ kɩɩkɩ mɨ tu ru ŋ tu apɔŋpǝ tu ru ŋ tu wɨ kpii rɨ mǝrɨwe Vǝ́ a la mwɛɛnɩ wǝ́ a lée ri, wɨ ponu mɨ lǝ̈ kɨ ǝ tɨɨ yɩlɩkookoowɨsa, kɨ ǝ fɨ a tie a tɛɛ ko ke fe e mɨ ri mɨ lä bʊlaarǝ, hɨɨɨŋ! Wɨ láa saŋ kururu, wɨ láa saŋ kururu vǝ́ mɨŋ ǝ lǝ fɨ gakǝ kɨperecekakǝ ǝ lǝ fɨ e le yee yɩlɩʊwe, ooo! Zutuurɨsa rɨkɨsa zutuurǝ ɖɨ wɔɔ, wǝ́ o lo toŋ zurɨwe ɖe pie ko turu ǝ lǝ fɨ apɔŋmwɛɛrɨpǝ ǝ lǝ fɨ o lo putu rɨ o lo putu rɨ o lo putu rɨ wǝ́ ǝ lǝ fɨ ǝ lée ri! Hɨɨɨŋ <hesitation> ǝkǝǝkeerii yáa raŋ aalɛɛ, paa wɔɔ.